Ty fomba hitarihanao ajaja ao zane hanao fanatanjahatena ao, ame zay ampahafantare aze raha ay te tena soa vatae tena ray aman-dreny ty minday aze he aloha, tarihoo reke, mizatsy reke, tsy maintsy mitondra namany ka naho avy eo, andao koahy mba hiarake amay ndre namae mety hanao hoy tia indesonareo raho kiahy hiaraky amy areo hanao fanatanjahatena satria mba mahalava andro iainana aze kay ny maha soa fahasalamane na ny sainy mivelatsy